عندما أفكر باللون الأحمر يرتبط اليَ الكثير من <hesitation> المشاعر فغالبًا ما يرتبط الأحمر بها ومثل <hesitation> قلوب الحب التي يرسمها الكثيرين وأيظاً أنه يعبر عن القوة والشجاعة ويستخدم في العلم الوطني للكثير من الدول و <hesitation> من الناحية الأخرى قد يرمز أيظًا إلى الخطر مثل إشارات التوقف والنذارات وفي الثقافه <hesitation> الصينية الأحمر يعتبر لونًا للحظ والفرح.